Saa'ajji kondeye e weli, ko antan feere, ko nder yimɓe sa'aji fuf un nasaraaji, so ne a wodi buuriji bo, a kuuwa nanɗi yanndegoo a mosinaai.